यूनाइटेड जो संस्कृति ह वास्ता भी साफ सफाई बुत ज्यादा होती ह। और वास्ता इसाई धर्म बुत ज्यादा मानते ह।